Mi yelan mi majjita, ngam mi nasta ha mi yidi. To mi majjiti mi nastan sare lamdo mi hosa nyamdu mi yara mi sendina himbe je wala ko nyama. Mi majjita mi yaha lesdiji duddum mi lara himbe lesdi mai be ardibe mabbe.